زما په سیمه کې انار ،مڼې، خټکي ممم کیله او داسي نور ميوي پیداکیږي خو زه انار خوښوم

د ځواب په تمه دی يم

جوړ يي پخير يي

هو، بلکل ولې نه؟ دې کې ازادې هم ډېر مهم رول لري. پرمختګ هغه وخت کېږي چې تاسې په پوره توګه، او په چوکاټ کې، او په اسلامي او شرعي چوکاټ کې، په افغاني چوکاټ کې، کوم چې کلتور او فرهنګ دې وي، ازادي ولري. ولې نه؟ ځکه که چېرته موږ ته <hesitation> مثلا یو نفر <hesitation> زما د <hesitation> ازادي او پرمختګ مانع شي، زه هیڅ وخت نشم کولای چې لاسته راوړنې ولرم، او هيڅ وخت نشم کولای چې په ژوند کې <hesitation> د ځينو نورو زده کړو نه برخمنه شم. نو دقیقا ازادي له پرمختګ سره ډېر تړاو لري.